nditora inyakara, ndipule umoto, pantolile umo- pulila umoto, nditole isufuria ndisuka, nditola amakasi nditenga, amakasi gala ndikadilia, unsele kula kulikyasi gani? kama kuli kilo moja! ndikadije amakasi gakilo moja, kama kulikilo mbili ntadidile amakasi gakilo mbili, apakajiva amakasi, nditola umwinyo ndisopa, nditola amafuta amafuta ndisopa, unsele gwangu ndisambue tayari ndisopa, halafu ndifukira, pandifunikie kujaewe, baada jahapo jindifunua ndiloa amakasi kama kakakamie, ningaone kakakamie nakwene kama kukwereke ukuo- ukupya, nditola ndipalulile umoto pakyanya. kwendelea ukamila vunonu, kama jukwiya bado ikiini kigumu sana, tutola amakasi ndikongesya kidogo baada japo kwandendelila ukupya. Pande une ikiini kila kijakile, ndipalulile umoto pakyanya pa- pamfuniko, pandipalulie kukakamie, basi ntola isyombo syangu kama ndyandaile isahani, pande andavie isahani, tukwipula, tayari kwakurya.